هو أنا نحسها أكثر حاجة تفيد في <hesitation> إنك تتعلم لغة جديدة هي السمع، <hesitation> عندك <hesitation> تنجم تتفرج في المسلسلات باللغة ديكا، تنجم تسمع الموسيقى باللغة ديكا، تسمع الاغاني <hesitation> تنجم <hesitation> تت- فما تنجم تتبع ف- بيهم، فما مانعرفش أنا تنجم تقرا الكتب خاصة الكتب، الكتب يعاونو في لغة جديدة.